Yaján yena iná ndekuxo ñoo kuenta ñoxua ndojón ndekoxo kuii, yexu ndeniku yexo pero vina ndó atuu yenkaxu, ye'e atu ndeminka ñani ñayekuu chin atuu ñanduu ña'a deen ndono atuu yexu ono yexu aceite viná yexo aceite yexo vina ye'e, kuenta atuu ane iho deen atuni kenda iho atuno yexo aceite vina'a nokona kuenta iho deen chi uu queso pero atuu ande iho, atuu añemiñani nayunguchi atuanden iho ya'á chiyenado meni yee yexo nenguu pero vinadago yexo nguu aceite yexo vine ye'e, aceite kuu iho kuenka vina ndono'o yexo'o acete yexoo ke'e akue tine xo'o pero ye'e xo'o ndokodonkai iho vina yunuu yekaxu nada ka nguni xuu queso meni ya'a kuexo aceite kuexo nada ndejo'o iho kuina iho kué kuakuchau kuina kua kuchau iho kué kuina no nuu yexo'o nadakavaxu nanda ka'a meni yee aceite yexu kuina nike kueneni kueni xo'o, pero yenika xhikodonka iho atuu ndeón nade'e kenro vi'í.